ना सभी कुत्तू की नसल बराबर मित्रवत नी वंदी नसल समाजीकरण और प्रसिक्षण ग अनुसार पर कुत्तु व्यवहार अलग अलग वे सक़दू कुछ नसल स्वभाव से ज़्यादा मित्रवत वंदी जबकि कुछ सावधान और रक्षा कन वयी वंदी।